A ncha niana chunda kazela cazuela barro nche nchia nche tha thixinche chi' oniso cazuela nda thinda thixin tusoso yaa comidaa jma onise sopa, ke nthia comida yala burun nthiala cazuela tin thethu xa cazuela cha tri ringuala yana chexin nua thu chexinua arroz comida asea' cazerola o nchi nchin nchisen' ana cho cha'na <noise> chi ndathe comida con leña kon 'ion' nundhe ya nchi ya chunxi chin ixin neyala thi th ya jma jma o nisu ng'e nthia comida chi chindu ucha chinondio je' 'ian na chjina comida jma niso ndaxra ya cazuela la yana cara tususu ya comida xkan ya comida para xraka jma oniso ingu sopa yanaya la casuela thintho arrola yana cazuela teringo b'a osea sarten pero ndaxa'na ti chjaxin comida un cazuela de barro. <noise>